प्रगति हामी के करेला बहुत जरुरी बा काहेकी जिन्दगी मे हमिंग के जब आलबारी कुछ न कुछ प्रगति कर केही रहेके परी जैसे हमके पढाई हामी के लागि एगो प्रगति बा काहे कि पढाई प्रल्लासे प्रगति कैलासे हमिङ के अगाडि वर् सक इतारी औसने जैसे कि गाउने समाज मे नेता सब समाज मे ओकारा कुछ प्रगति करेला जैसेकी रास्ता बनाएला होइ चाहे पुल सब टुटल रहे पुल सब बनाए के हो गेल चाहे जो बिजुली बत्ती बा ऊ हरदम से लाइन कटैय त उकारा नकटेके चाहिँ सुधार गरेके चाहिँ यी सब कथिबा सब प्रगति बा ओही से हामी के प्रगति गरेके लागि हामी के खुद कथी करेके परी त मेहनत गरेके परी मेहनत बिना प्रगति नहोई सकैता प्रगति करेला हामी के कति करेके परी मेहनत गरे के परी वही से हमिंग के मेहनत जे ओकरा लागि यताना हामी के प्रगति कर सकैतारी काहे कि मेहनत से हामी के प्रगति कर सकैतारी अब परे के बा हामी के पढे खातिर अगर मेहनत नाकरम पढाइमे कभी भी प्रगति नकर सकैतारी वही हामी के मेहनत करम तभी प्रगति कर सकै तारी त ओहिसे हामिन के कथी कहै तारी कौनो काम करेला मेहनत गरेके परी आ मेहनत कहिले सेही हामी के कौनो प्रगति कर सकै तारी।